- borotinin darek jo ekirosa fa kabr, mingalaka bisili galaka, bambei goni, <hesitation> fol sudani goni, makada goni, adas koni, inkhadrawat malie borotin aali dari inen karamido ingo kabjiri.